Za zen̈y tsy mahay man̈avaka karazan̈a voron̈o amin’ny alalan’ny feo-nany e. Fa haiko edy koa fa misy hoe domoina ze fa mifikofiko mihira fo fa ankoatran’izay tsy haiko tsara hoe man̈avaka zen̈y hoe ty na na karakory.